Agnatina erignandro reka zô Zao an de malany an tsakitsaky reka karazagny akeo fogna, de izy Io an a daro de matetika zao an eo bôlbôla reka akeo na roiroy bôl akeo agnatiny erignandro.